staðan er snúin og grafalvarleg segir ríkissáttasemjari um kjaradeilu ljósmæðra við ríkið erfitt sé að koma aftur að samningaborðinu eftir að

hluta af húsnæði skólans verður breytt í

tugir forngripa skutu nýlega upp kollinum á

gámastöð Sorpu í Kópavogi vafðir í salernispappír sérfræðingar hjá Þjóðminjasafninu leita nú upplýsinga um gripina íslenska karlalandsliðið í fótbolta hélt af stað til Rússlands í dag sjö dagar eru í fyrsta leik liðsins gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu gott kvöld ríkissáttasemjara finnst ólíklegt að samið verði við ljósmæður á næstu dögum ljósmóðir sem

störfum segir að þær muni ekki gefa eftir í samningaviðræðum ljósmæður kolfelldu kjarasamning við ríkið í gær sem skrifað var undir fyrir rúmri viku ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir ljósmæðra og ríkis á

tuttugasta júní staðan er grafalvarleg það verður að segjast eins og er það er þannig að þegar samningur hefur verið undirritaður þá hafa báðir aðilar teygt sig eins langt og þeir telja sig komast þannig að þegar við erum í þeirri stöðu eins og núna

verið felldir þá er staðan gríðarlega snúin og í raun og veru grafalvarleg í þessari deilu það er sjaldnast einfaldara að koma aftur að samningaborðinu

eftir felldan samning þannig að staðan er flókin en það er deiluaðilanna að finna út úr því og

leita lausna ég væri að skrökva ef ég væri gríðarlega bjartsýn á að þetta mál leystist á næstu dögum ég get alveg sagt það sérstaklega eftir að hafa aðeins hlerað samningsaðilana þá er ég ekkert ekkert rífandi bjartsýn en við skulum bara sjá hvort

komi einhverjar lausnir það er aldrei að vita ljósmæður hafa verið samningslausar í rúma níu mánuði vegna deilunnar hafa hátt í þrjátíu ljósmæður sagt upp störfum ljósmóðir sem starfar á meðgöngu og sængurlegudeild Landspítalans og á heilsugæslunni í Hlíðum er ein af þeim hún segir að ljósmæður vilji fyrst og fremst hækkun á grunnlaunum að óháð úttekt yrði gerð á þeirra störfum hún segir að ljósmæður hafi verið hræddar um að ekki yrði staðið við það svo var annað atriði í samningnum sem við vorum ánægðar með að ljósmæður geta kosið að hætta að taka næturvaktir fimmtíu og fimm ára það segir sig sjálft að það þarf að semja fyrir fyrsta júlí til að starfið gangi upp við munum ekki gefast upp ég veit ekki hvort að að hafa fund í þar næstu viku sé að draga málið á langinn og vonandi að við gefum eftir ég get alveg sagt það hér að við erum ekki

gera það við ætlum að standa saman og fá góðan samning hótelíbúðir á næstu mánuðum reksturinn hefur verið erfiður og myndlistarmenn hafa áhyggjur af framtíð skólans Helgi Vilberg Hermannsson er bæði skólastjóri og skráður eigandi en Akureyrarbær og ríkið hafa stutt við starfsemina

árið tvö þúsund og sextán komu um sjötíu prósent tekna frá hinu opinbera reksturinn hefur verið erfiður nemendum

fækkað og starfsemin dregist saman skólinn leigði ellefu hundruð fermetra húsnæði á þremur hæðum en fyrir tveimur árum var neðstu hæðinni skilað og breytt í

fari sömu leið skipulagsráð heimilaði í febrúar að miðhæðinni verði breytt í hótel þrátt fyrir að meirihlutinn hafi klofnað í málinu og bent hafi verið á að samkvæmt aðalskipulagi eigi gilið að vera vettvangur menningar og lista

Sigurðsson eigandi húsnæðisins staðfestir að leigusamningum hafi verið sagt upp og stefnt sé að því að hefja framkvæmdir í sumar skólastjórnendur vilja ekki tjá sig um málið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir en listamenn sem fréttastofa hefur rætt við hafa áhyggjur Guðmundur Ármann Sigurjónsson myndlistarmaður og formaður

segir sorglegt hvernig skólinn hafi þróast hann hefur um árabil barist fyrir því að skólinn verði færður á háskólastig svo fjölga megi nemendum ég held að hann hafi ekki náð að eflast nægilega faglega og að nemendur útskrifast ekki með sambærilega gráðu í myndlist og nemendur í Listaháskóla Íslands hann vill að yfirvöld beiti sér fyrir eflingu Myndlistaskólans enda sé hann órjúfanlegur hlekkur í menningarlífinu ég náttúrulega vona að hann haldi áfram þó það verði ekki nema á efstu hæðinni ég bara vona það því þetta er svo mikilvægt fyrir þetta bæjarfélag gangi áform um umfangsmikið laxeldi á Austfjörðum eftir verður grundvöllur fyrir fraktflug með ferskan fisk frá Egilsstaðaflugvelli þetta segir

hjá löxum í Reyðarfirði óvíst er hve mikinn lax verður leyft að ala í firðinum í Reyðarfirði hafa laxar fiskeldi komið upp kvíum á tveimur stöðum í fyrrasumar voru seiði sett út við Gripalda og nú í sumar einnig við

um það bil tveimur gráðum hærra síðastliðið sumar en við sáum frá gömlum tölum sem við höfðum og í vetur hefur verið um það bil einni gráðu hærra þetta hefur gefið þá miklu betri vöxt en við höfum reiknað með fimmtán manns starfa við eldið í Reyðarfirði og á næsta ári verða tíu til tólf ráðnir til viðbótar þegar hefur verið fjárfest fyrir rúman milljarð ef aukin leyfi fást er framundan fjárfesting í nýrri

í samvinnu við fiskeldi Austfjarða

vörunni á markað og ein af þeim leiðum sem við erum að skoða og höfum mikinn hug á það er að

með vöruna beint á markað frá Egilsstöðum

öllum líkindum tvö flug í viku

og það gildir bæði fyrir laxa og fiskeldi Austfjarða að þau leyfi sem um var sótt tvö þúsund og tólf verði afgreidd samkvæmt lögum laxar hafa sex þúsund tonna leyfi í Reyðarfirði og hafa sótt um

leyfi fyrir tíu þúsund til viðbótar fjörðurinn er talinn bera tuttugu þúsund tonna eldi áhætta á erfðablöndun við villtan lax lækkar það

niður í níu þúsund tonn af frjóum laxi áhættumatið verður endurskoðað og og mögulega hækkað vegna mótvægisaðgerða til að draga úr hættu á erfðablöndun sérfræðingar hjá Þjóðminjasafninu klóra sér þessa

dagana í hausnum yfir fjölda gripa sem sumir hverjir gætu verið frá fyrstu öldum Íslandssögunnar meðal þeirra eru sextán

úr kopar gripirnir komu hins vegar úr óvenjulegri átt frá góða hirðinum kassinn með þessum forngripum dúkkaði hér upp í þessum

í Kópavogi þannig að kassinn átti að finnast sendingin kom hins vegar Þjóðminjasafninu verulega á óvart föstudaginn fyrsta júní þá fáum við símhringingu frá starfsmönnum góða hirðisins um að þeir hafi fundið gripi í þessum plastkassa hérna þessum kassa þessum kassa og í honum voru þessi gripir vafðir inn í pappír þannig að það var gengið frá þeim á einhvern hátt já það má segja það var óvenju vel farið með þá þannig

þó að við hefðum viljað að fólk notaði eitthvað annað en klósettpappír þarna eru sem Ármann telur að gætu verið erlendis frá

sem gæti verið frá miðöldum og einhvers konar keðja sem að líkindum er aðeins nokkurra áratuga gömul það sem er kannski undarlegast í og og einhverjir af þeim líta út fyrir að vera

erlendir en það er ómögulegt að segja við erum ekki farin að kanna þetta sérstaklega Ármann telur líklegt að þessum gripum hafi verið safnað saman á löngum tíma vel sé hugsanlegt að einhverjir þeirra séu frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar við förum nú ekki í neinar rannsóknir á þessu að svo stöddu

stöddu fyrst þurfum við að fá upplýsingar um uppruna þeirra og bara til almennings ef einhver veit hvernig þetta hefur komið

það er svona númer eitt tvö og þrjú að það sem við erum að leitast eftir núna eru frekari upplýsingar

leiðtogana greinir á um ýmis efni var ekki útséð að þeir gætu komið sér saman um slíka yfirlýsingu Donald Trump Bandaríkjaforseti mætti sautján mínútum of seint í morgun og yfirgaf svo fundarhöldin áður en þeim hann hélt svo til Singapúr þar sem hann ætlar að hitta leiðtoga Norður Kóreu á sögulegum fundi

á blaðamannafundi í dag dásamaði hann fund g sjö ríkjanna sagði mörg mikilvæg málefni hafa

þar bæri helst að nefna viðskipti en öll spjót beindust að honum

eftir að stjórnvöld í Washington ákváðu að setja tolla á ál og stál

taka fyrstur til máls makar ríkisborgara innan Evrópusambandsins eiga rétt á að búa með þeim innan e s b ríkja óháð kyni samkvæmt úrskurði Evrópudómstólsins samkynhneigður maður

höfðaði mál eftir að bandarískum eiginmanni hans var neitað um búsetu í Rúmeníu samkynja hjónabönd eru bönnuð og ekki viðurkennd fyrir lögum í Rúmeníu adrian Coman og Hamilton giftu sig í Brussel árið tvö þúsund og tíu þegar þeir hugðust flytja til Rúmeníu heimalands árið tvö þúsund og tólf neituðu rúmensk yfirvöld að viðurkenna hjúskap þeirra og veita

hinum bandaríska Hamilton leyfi til búsetu í landinu þó lög e s b kveði á um að makar eigi rétt á búsetu þeir ákváðu því að láta á það reyna hvort ákvörðun rúmenskra stjórnvalda sem þeir sögðu mismunun á grundvelli kynhneigðar stæðist lög Evrópudómstólinn úrskurðaði þeim í hag eftir sex ára málaferli í úrskurðinum segir að þó aðildarríki megi ákveða hvort

fólk af sama kyni megi giftast innan þeirra megi þau ekki takmarka frelsi ríkisborgara innan e s b með því að neita mökum þeirra um búsetu úrskurðurinn mun hafa áhrif á tugi þúsunda samkynja para innan þeirra fimm e s b ríkja sem viðurkenna ekki hjónabönd þeirra auk Rúmeníu eru það Pólland Slóvakía Lettland og

Brothers eftir Daníel Bjarnason er á dagskrá Listahátíðar í Hörpu í kvöld þetta margverðlaunaða verk var frumflutt í Danmörku í fyrra en er nú flutt í fyrsta sinn á Íslandi baksviðs í Hörpu og hjá honum er höfundurinn það er rétt kortér í sýningu

stór stund fyrir þig jú heldur betur

hefur fengið góðar viðtökur

árlega eru nöfn látinna íbúa japönsku borgarinnar Nagasaki skráð í

sérstaka

hátt í hundrað og áttatíu þúsund nöfn fólks sem bjó í Nagasaki þegar Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju á borgina og

hefur séð um skráninguna undanfarin ár foreldrar hennar bjuggu í Nagasaki og urðu fyrir geislun eftir árásina hún

segist vona að skrásetningin hvetji kynslóðir framtíðar

að huga að friði fremur en kjarnavopnum fáir henda jafn miklu sorpi og Íslendingar og hluti þess endar á víðavangi norskur háskólanemi sem hefur verið hér í nokkrar vikur furðar sig á

öllu ruslinu og segir að magnið sé yfirþyrmandi fyrir lítinn en sífellt stækkandi hóp sem tínir rusl svokallaðir sjást nú víða um land og sameina mörg góð og þörf verk útivist hreyfingu og að halda landinu hreinu ekki virðist vanþörf á gunn hjólar á hverjum degi frá Hafnarfirði í Kópavog og hefur gert frá því í mars hún segir að ruslið leynist ótrúlega víða hún hefur myndað svolítið af ruslinu og segir þetta allt annað Ísland en hún hafi ímyndað sér mikil viðhorfsbreyting hafi orðið í Noregi síðustu misseri og þar sé markvisst unnið að því að auka vitund barna og ungs fólks í skólakerfinu það er á byrjunarreit hér en plokkið hefur náð til margra barna og Landvernd býður fólki að skrá sína eigin hreinsun á vefnum til að gera þetta eilífðarverkefni markvissara við viljum helst að fólk skrúfi bara og hætti að kaupa einnota plast í raun og veru ætti endurvinnsla að vera síðasti valkosturinn okkar neysla og plastnotkun virðist lítið eða ekkert minnka og á meðan reyna plokkarar eins og gunn að halda í horfinu fyrir sextíu árum litu litlar bláar verur dagsins ljós í Belgíu þær hafa lent í ýmsum ævintýrum síðan þá Íslendingar þekkja þessar verur undir nafninu

árið nítján hundruð fimmtíu og átta þeir slógu strax í gegn og hafði hann vart undan við

framleiddi bandaríska fyrirtækið Hanna

á íslensku urðu þættirnir alls á fimmta hundrað í tilefni af sextíu ára afmælinu hefur verið sett upp sýning í Brussel þar sem gestum gefst kostur á að upplifa heim strumpanna með aðstoð tækninnar

kostnaður við sýninguna nemur um sex hundruð tuttugu og fimm milljónum íslenskra króna og mun hún standa út árið tvö þúsund og nítján í Brussel þá mun sýningin ferðast

um heiminn næstu fimm ár fjölmargir hafa heimsótt sýninguna en hver skyldi vera uppáhalds strumpur ungra

nokkur þúsund manns komu saman í miðborg Reykjavíkur í dag til að taka þátt í

víða lokað á meðan hlaupið fór fram hlauparar á öllum aldri voru ræstir klukkan ellefu í morgun og eins og sést var

lagði í hádeginu af stað til Rússlands þar sem liðið keppir á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu það gekk þó ekki áfallalaust fyrir sig tveggja tíma seinkun varð á flugi íslenska hópsins þar sem taska

með vegabréfi hans var óvart sett í rútu á leið í Stykkishólm í stað rútunnar sem fór til Keflavíkur fannst á Akranesi og var hún send til baka með hraði allt fór þetta vel og voru kvaddir í leifstöð þaðan flugu þeir til í Rússlandi þar sem æfingabúðir liðsins verða meðan á mótinu stendur

átt á morgun skýjað og víða dálítil væta um land allt og hiti átta til átján stig hlýjast norðaustanlands Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur

fer betur yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum staðan er snúin og grafalvarleg segir ríkissáttasemjari um kjaradeilu ljósmæðra við ríkið erfitt sé að koma aftur að samningaborðinu eftir að samningur hefur verið felldur ekki náðist samkomulag milli Donalds Trump Bandaríkjaforseta og leiðtoga annarra ríkja í g sjö hópnum um tollamál Trump vill frjáls viðskipti

milli ríkjanna listamenn hafa áhyggjur af framtíð Myndlistaskólans á Akureyri stórum hluta af húsnæði skólans verður breytt í hótelíbúðir tugir forngripa skutu nýlega upp kollinum á Sorpu í Kópavogi vafðir í salernispappír sérfræðingar hjá Þjóðminjasafninu leita nú upplýsinga um gripina íslenska karlalandsliðið í fótbolta hélt af stað til Rússlands í dag sjö dagar eru í fyrsta leik liðsins gegn

Argentínu á heimsmeistaramótinu